<hesitation> Sarimsoqni uzoq vaqt yaxshi saqlab turishni yo'li bu agar yoz fasli bo'lsa, uni muzlatgichga qo'yib qo'yganimiz yaxshi. Negaki, sarimsoq judayam tez <hesitation> o'z sarimsoqlik xususiyatini yo'qotish xususiyatiga ega. <hesitation> Piyozni bo'lsa, xuddi kartoshkanikiga o'xshatib qorong'u, salqinroq joyga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni, o'shanda <hesitation> mog'orlamaydi va nish chiqarmasdan turadi.